أحد الأوقات اللي شعرت فيها بأني محظوظة جداً كانت عندما حصلت على وظيفة أحلامي، بعد الكثير من البحث والتقديم تلقيت اتصالاً من الشركة التي كنت أرغب بالعمل بها شعرت بسعادة كبيرة وكانت تلك اللحظة كأنها تتويج لكل جهودي، عندما بدأت العمل اكتشفت أني أعمل مع فريق رائع وبيئة العمل كانت ملهمة جداً وتلك التجربة جعلتني أدرك أهمية المثابرة.